ہائیڈریشن رہنا بولے تو بس باڈی میں پانی جتنا اور فلوئڈز جتنا برابر رہنا، فنکشن اکدم فیول کے جیسا ہونا۔ ہماری باڈی کافی پرسنٹیج واٹر سے بنی وی ہے، ٹھیک ہے سمجھے۔ پانی کم ہو جائے تو انرجی لو ہو جاتی، اور ساتھ میں دھندلا ہو جاتا اور فٹیگ فیل ہوتا۔ روز صبح اٹھتے گلاس بھر پانی پی لینا، اپنا دن شروعات کرنا۔ ایکسرسائز، گرمی، آؤٹ ڈور کام کرتے وقت ایکسٹرا فلوئڈز لینا ضروری ہے، کیونکہ سویٹنگ آنے پر جو پانی اپنا لوس ہے وہ پانی لوس ہو جاتا اور اپن ڈی ہائیڈریٹڈ فیل ہوتا۔ اسی لیے اپن پانی کو برابر پینا؛ ایگزامپل، گرمی میں آؤٹ ڈور کام کرتے خود بھی زیادہ پانی پینا، اور فروٹس اور <hesitation> ویجیٹیبلز مست کھانا۔ ککمبر اور اورنجز، یعنی واٹر میلن، ایسی چیزیں برابر کھانا۔ شوگر ڈرنک کو اوائڈ کرنا ہے کیونکہ یہ ڈی ہائیڈریشن کو بہت زیادہ بڑھاتا۔